Pues gombaw badono, shana naꞌ badono, <hesitation> guardar ni ba bueno wikabali gwichanaꞌ bali chitinidonoꞌ kon tiemp pues ya techini rochnaꞌ <hesitation> buen richnaꞌbuen por lo civil, chini rakzeꞌ spuedi wenshinni, rakabuen rinchini <hesitation> don buen regl dokachinaꞌarari donka lobuelbkeꞌ kattꞌ ninaꞌ tiemp este nisyiya, kuchinaꞌ deronilatiemp bichchini nomod lote kuchinarari terkaranisaꞌ.